Thi kau nthia ku guchijno nisu kuxin nch'on ku ndach'e xra nda thi gu cha nthe nixina nch'eba xiba <hesitation> tsibe' e xiban para tsitso mano nixin otama ban nioni sunda nisu nk'e thi rugunda ke nthia kukuxina guchijno na turu ndaba nch'on nch'on ndatinga xraya nchi cha' s'a ndaba nisu ni 'ion nisusu bano na je rogunda gu ya gunixi nchi xra thi xra thii ku <hesitation> <noise> nixin nchi gunia <noise> la nixin nchi nixin nchi nch'eba xiba xu gundula tsangathe ba chujnii o n'en ba o nisu nk'ena nixin nchi tsi utsingana nixin nchi nch'e ba xiba nixin nch'i tha sangathe ba chujni o nisun nixin nchi nda xra ku'ñe kuniasi thinguesi nchia uthinguesi nts'ia gie ncha sen.